Sarotra be amina hiteny hoe karahan'izao akanjo oentinao amin'ny fotoagna ihao- ahh itsôvantsika amin'ny herinandro fa raha ôhatra hoe sipako ndraiky izy dia afaka miteny ananjy za hoe magnataova akanjo karaha zao ano e. Fa raha hoe namagna zagny izy sarotra be.